Nah kalau kita bakisah tentang jam guring, sebujurnya munnya idealnya jar urang tu munnya saumur- umuran kaya kita nih, umur dua puluhan lah, umur dua puluhan tu kan lapan jam lah sahari kaytu. Cuman jujur haja lah ulun ni, pinanya kada sawat pang lapan jam sahari tu. Karena katuju banar bagadang, katuju banar bagadang, <hesitation> malihati, malihati tiktok lah, malihati line lah, apalah apa, pokonya ada haja gawian malam tu. Malah kayanya ulun tu labih banyak bagawian malam daripada siang. Munnya siang tu biasanya <hesitation> apa yu? Maungut atau apa pokonya yang yang banyak ulun gawi tu biasanya malam. Malah ulun batatapas malam, basasapu malam, manyiap- nyiap akan yang gasan dimasak isuk misalnya mamotong- motong apa itu malam. jadi isuk tinggal camplung- camplung haja. Jadi sabujurnya itu kada sihat banar, karena guring itu minimal banar itu jam dua belas. Itu biasanya paling sung- sung lah jam dua belas tuh. Munnya akhir- akhir ini tu lah. Jadi jarang banar ulun kawa guring di bawah jam dua belas tu. Cuman itu <hesitation> kada sehat kalo. Jadi munnya kawa, usahakan ini pengalaman dari ulun lah. Mungkin karena ulun siang itu terlalu banyak badiam katapi banyak bagarak. Akhirnya kada lapah pas malam, kada lapah malam akhirnya bagadang kaya itu nah. Jadi usaha akan, pasti akan kita baaktipitas tu sesuainya tu siang hari. Jadi usahakan kita lapah dulu, pisik kita lapah pas siang. Jadi pas malam kita kada, kada- kada malah. Apa yu lah? Munnya siang jua jangan malandau kaytu nah. <hesitation> ulun tu malandaui imbah <hesitation> imbah urang basambahyang subuh tu nah ulun guring pulang malandau tu ah. Katahu laki tulak bagawi, katahu itu ai. <laughs> Kaya, kaya <laughs> kaya inya bepada ulun tulak, imbah itu udah ai guring pulang. Jadi mungkin karena ulun karancakan malandau, jadi siangnya itu kada tapi lapah akhirnya malamnya bagadang. Jadi usahakan siang kita banyak aktipitasnya dan <hesitation> munnya ulun tabalik kalo? Banyak aktipitas di malam hari kaytu nah jadi usaha akan supaya ktia guringnya tu berkualitas, supaya kita kada tapi lapah awak karena jujur haja saring bagadang, karancakan bagadang kaya ini tu, kayanya tu kaya lakas garing pang. Katahu lah itu bujuran atau kada, tapi urang kayanya tu lakas banar kaya panggaringan awak, lakas lapah asa ulun tu nah. Mungkin itu bujuranada kaytu nah karena kada sehat kalo awak kita.